أصدقائي يصفوني بالصديق المخلص، أنا اكثر واحد يحبوني لأنه أنا مخلص إليهم ويعتمدون علي واجد، ونتواصل في الحلوة والمرة، ونعرف بعضنا يعني من زمان واجد. لأن معرفتنا قديمة نفهم بعض بطريقة مميزة، وعندنا ولاء لبعضنا بعض ونحترم أهالينا ونساعد بعضنا لما يكون أحد محتاج للشخص الآخر، أو في أزمة معينة، ودائماً نتصل ونتواصل بين الحين و الآخر، ونخطط لطلعات ونسأل عن بعضنا دائما. وشكراً.